أنصحك بأن أنت اول حاجة تعرف أولوياتك يعني انت بتحب تقرأ في مواضيع اي بالظبط علشان تحدد الحاجة اللي انت عايز تقرأها مش تقرا وخلاص متبقاش عشوائي علشان تعرف تخلص الكتاب وتخلص الحاجة يكون عندك شغف تخلص الحاجة اللي انت بدأتها وأن انت تخصص وقت معين للقراية يعني مثلا قبل النوم كل يوم تخصص لنفسك نص ساعة تقرأ فيها بحيث تخلق عادة